takuu ñaa sáa ka´ra ña xina sii´nri si ta´ri sa tani kisia ña kuni kakiri ra kuari nantuku ri ña tiku nanu nuu ña va´a iya nùù ni kani savi nùù ta´na kuu ña sa´ri tyori ta´ñaka ra kuari ña nantukuri itu´n ntee kuatyili xina tuka tarii tyi ka´a sa ña kue kue nantukuri ñaa-m tye´e taku ntaa itu´ka tye´e tia´ma ka ña tye´e itu´n li tye nta ntakumia kuari nantuku ri ña´ra vii vii sa´ri ha´ra ña sa kisiari siaki ritako siaki kuatuku ri tyi uvi a uni ntivili ri siakiri ra ñakani ra sa siínturi nti´i rira sa takuni tavi sée ri ra sa´ña sa kisiari keeri kuari ña nantuku ri tintakuli a nta kumi kiti kuatyiso li nantukuri siasi séeri tani sinu ña ta´ni siniri ni kisia ni kutyiva sée ri ni ku keeri kakanu ri si´ri ka´ra sa keri kuari sa´ra sa sakintomiri ri´ka sa.